بالتأكيد افضل العيش في عالم خالي تماما من الجريمة. لان الجريمة تؤثر بشكل كبير في الامان الشخصي. وحياة الناس اليومية في عالم خال من الجريمة يعني حياء اكثر امانا وراحة مما يسمح للناس بالعيش وتحقيق احلامهم بدين بدون الشعور بالخوف